لعبة تيكين من شركة نامكو هي اللعبة اللي نلعبها من زمان على مختلف اجزاءها لأنها لعبة قتال ممتعة و ثري دي تجمع بين الأداء والجرافيك الممتاز والشخصيات الممتعة ونلعبها من أجزائها الأولية ونستمتع فيها من زمان كلش لأنها وايد ممتعة.